<hesitation> Ya zavadehibe mintsy a le fialagna hely amina teknolojia ai sy ami resaka tontolo nomerika, <hesitation> satria zao ai mbo ilaigny ai ho ani fahasalaman'ny vatagna zegny le fialagna aminizy iregny satriao mbô <hesitation> ôhatra oe <hesitation> magnitanitatra cerveau- gnô akao sady mbo ilaigny koa mipasser <hesitation> temps ensemble miaraka amina fianakaviagna a, karakarandreny.